ནག་ཀེ་ནོ་ཝེ་ཀཔ་ལོ་དེ་དརྭ་རེ་ཐུ་སེམ་ཆོས་ནང་ལེགས་དེ་མེ་དེ་ཐམ་ཆ་ལེད་ཧན་ཏེན་ཅེན་གཅིག་ཡིན། ཁང་པ་སེ་ན་དེ་ནག་ཆ་མེ་དེ་ཆ་ལ་ཁ་ཏམ་རང་ཧེ་རུང་འདེ་ལོ་ཆ་ལ་མེ་ལོ་ཕ་ཆིས་ཐེན་བོད་དེ་ཇོས་སུ་ཤཱ་ཡིན། པར་ན་ཐ་མེ་ཆུ་ཀེ་བོ་ལིང་དེ་ལེ། ཕང་ཁ་ལོ་ཧ་ཕེ་དརྭོ་ནང་ལོ་མེ་ཆུ་ད་ཤ་ཇོ་དོ་ཡིན། དེ་ལས་སེམས་ཆེན་ནང་ལོ་ཏ་ཝ་ཆ་ན་ཕེཝ་ཧོ་ཀེ་རེཀ་ཨིངྒི་ནང་ལས་ལ་པ་ཆ་ན་ཆམ་པ་ཟེས་དེ་ཡིན། ཁང་པ་སེ་ན་དེ་ཁོང་དེ་མེ་ལག་ཧན་ཏེན་ཅེན་ཧ་ཤེ་ཡིན། དེ་ལེ་མེཀེ་ཁང་རང་ཕ་ཏེ་ཁོང་ཀེ་ཡང་ཡོད་ཆུ་ཕ་ཤུ་སེ་ལབ་ཏོ་ཡིན།